Hanina mahomby aminà zaza dia fa- fahafantarana karazan-kanina maro dia ovaovana foagna i raha haniny io a, aninan-dragno akao fa sy hoe raha tokana igny zany hoe ity tiany dia igny foagna zany tanana fa sy aninan'jany fa ovaovana ahafantarany hoe misy karazagna raha hafa koa ary ka sara.